هنر د احساس، فکر او پیغام د انتقال یوه ژوره او اغېزمنه وسیله ده. دا د ټولنې انعکاس دی، چې له لارې یې موږ خپل کلتور، ارزښتونه او ستونزې بیان کوو. هنر کولی شي خلک یو کړي، پوښتنې راپورته کړي او د بدلون الهام ورکړي.